अगर म्येरु रेस्टोरेंट ह्वोलु, त मैं तख ऊंण वला लोगूं ते क्या खाणों खिलौलू यो बढ़िया सवाल चि। मैं तूंते ज्यादा से ज्यादा सी ही चीज खिलौलु ज्वो प्रकृति से जुड़्यीं चि। जन हमरा पहाड़ कू चौंसू चि, स्वो भौत अच्छी चीज चि। जन लाल भात चि, स्वो मैं खिले सकदूं तूंते। जन झंगोरे खीर ची, ज्वो बिल्कुल जेते ब्वोलदन एकदम ठेठ पहाड़ी खाणों। मैं यमण्ये द्योंण खाणों तूंते पसंद करोलु। तेसे सि ताकतवर रौला, स्वस्थ रौला अर तंदुरुस्त रौला।